هو، نابرابري د ټولنې پر ثبات بده اغېزه لري. که شتمني له سره عادلانه وویشل سي، ډېر خلک به پرمختګ وکړي. غریب خلک باید د ښه ژوند فرصت ولري. خو دا ویش باید د قانون او عدالت له مخې وي. فشار یا زوری سیستم دا ستونزه نه حلوي. د ښو خدمتونو، تعلیم او وظیفو فرصتونه مهم دي